A fotaayi, ngaɗa kontroli ndestini ma, kuwa amoy, a walaa ɗe ɗon cembe. Ko mbawta ngaɗa ni, kanjum woni ndaroɗa kuwa, ngaɗa ko haandi, toroɗa joomiraawo.